إي دراسة التاريخ مهمة كمان لأنها تساعدنا على فهم الماضي وكيفية أثر أثره على الحاضر، من خلال دراسة التاريخ نتعلم من الثقافات المختلفة والأحداث المهمة اللي شكلت العالم تعطيه درس-سًا في الأخطاء والنجاحات، ويساعدنا على تجنب تكرار الأخطاء في المستقبل، التاريخ يعزز الهوية كمان.